Okpuga eneneb okpuga adugi ma uwuno okpuga ere ye ma awa dong ose okpuga me ekana ebam ekana utu uwuno odo beng ye ese evɨ̃na ye, ye odo okpuga ye ese ema ere no abe ga ntuk okpuga ere but egono okpuga ere okpuga atomo azine ma ato adon onine-oo ma ato we ededet ga ntak oven efani ye ama awa aja avoro ama awa aja be ama awa awa aje anara usoroo ga ntak aja beme ama awa aje anara usoroo ga ntak ama uo ato-o awa ma dong osom akung ton anyi gwud ne eda ye ezine egbe aton gwud azine mu-udoro ye ure n-ntoo-o asi agwamani asi egono ato mo azine ma awob awa ana ukpagi aye nwe asi okpuga mẹ eme evai erebe ufu, utu ere obok obazi, obazi ababe unyi utu and okpuga eme eyoi erebe orimini ye egono akake orimini uto okpuga ufu ma okpuga-ie anyi emo okpuga nwe but ye urimi ubi ye aga adon maga onegwa ma ga onuron okpuga akake orimini ye onuron ma onegwu erebe okpuga me ere inyene ba gbogbori adugi ma udugi ekana ye ma ga dong ose okpuga ema ere akung ma odom afianga eneme asi okpua utu eme ereb utu ere ga obọk obazi obazi unyi ware utu wa obazi unyi wane utu utu okpuga me erebe